Iimaliwa kayina esiku yi lande enyanyu. Omolwashike tandi tile ngeyi? Enyanyu ihali etwapo kiimaliwa. Omolwaashono. oto vulu oku kala wuna iimaliwa omayovi nomayovi kombaanga. ahike ino nyanyukwa. Mbele omolwashike itoo nyanyukilwa? Enyanyu otali etwa po- otali etwa po kaantu kekwatathano lyoye pokati komuntu nomuntu. Otashi vulika omuntu ngu he ku etele enyanyu omuntu ngono keena oshimaliwa sha fa- sha fa shoye shi wuna. Oshimaliwa kapena esiku shi etepo enyanyu shaashi otandi vulu oku kala ndina iimaliwa. ashike ite nyanyukwa. shaashino onda pumbwa ohole momutima. Ohole ihayi landwa. ohole oyina okuza komuntu.